طبعا هروح رحله للمريخ حتى لو هتستغرق عام كامل لانها هتساعدنى ان انا استكشف كوكب تانى اشوف الحياه عليه عامله ازاى اشوف اقدر اعيش فيها ولا مش هقدر و استكشف الارض و الاحجار و كل حاجه موجوده فيها هناك <hesitation> هتخلينى قادر ان انا اعيش ان انا مقدرش اعيش عالارض يعنى بس لا اقدر اعيش على كواكب تانيه هتساعدنى